هاذاك الشبح حار واش يدير، يخرج في الليل يخرج من الظلمة و يخرج في النهار يخاف من الناس، واش دار، فكر فكر قرر يروح للمريخ و يكمل حياتو تماك بعيد عن الناس بعيد عن الظلمة.